to wene hannde to goɗɗo e wiyam mi wara, mi wittine mi waɗa gurnan ɗan kenna, mi yara e majjan I yara e hamdanllahi Masina mai. <noise> Mi joɗo ni min ndara shehu Amadu gollirno, hakkadi gullarnon mon, noy un waɗiri hamdallahi, noy o resiri Lamido noy me ngaɗiri, noy o kitorta, noy o resi Alkali'en noy kule ɗe e yehira be kaɓiri, noy be ndarniri dina. ngam jantamako ngam jantamaako e min nanaɗun sanne-sanne e leydi ɓaleri nde. <noise>